<hesitation> a m'pias marcé, a m'pias lezi cuai liber, dë saggi, a m'pias scuté ën po dë müzica muderna, legera, ma pa trop cula muderna perché al e nüiuza e pöi a m'pias specialment cuand la stagiun a lu permet d'andé ën l'ort a cuntrulé se le roba a chërsu